Za alôha <noise> kaofa andia hiasa zaigny, minday saky alôha za hoe asiàvako fitaovagna jiaby ilaiko am-piasagna akagny de ndraindray koa za raha ohatra magnano heure continue regny de minday hanigny, hohanigny agny am-piasà akagny mandripahan-tegna môdy zay.